ʻO ke ano ka manawa o Saudi Arabia like me Hawaiʻi nei paha. Wela ke kauwela i ka makahiki, anuanu ka hoʻoilo, auaua ke kupulau, me hana ka haʻule lau ʻaʻole wela aku,a <hesitation> ʻaʻole huʻihuʻi